Donko zen̈y aminakà tan̈y araiky afaka amitran̈a vola. Aviô afaka Indiana-mbola ndraiky afaka anakalozana vola karà zen̈y ze zen̈y aminakà koa dikan’ny banky zen̈y.